Super hero yi minian ami sove ba nicoja wian ni tunwa um ho pa'a nɛ mira lo tawɛ aro ca'ara ho a han ni curulu ninɛ surara beza mu purke a ba fi ba Aliens na nɛ minian ami ja ho dimian mu wala